स्वीडन की पाक शैली मुख्य रूप से ताज़गी और भारी सामग्री सरलता वा स्थिरता पर आधारित होत है। यह पाक शैली भोजन सांस्कृतिक का हिस्सा होत है जिसमें मौसमी वा स्थानीय सामग्री को उपयोग को प्रयोग प्रमुख होत है। स्वीडन व्यंजन अपनी खासियत पोषण और स्वास्थ्य के लिए जाने जात है। उसमें की मौसमी सामग्री जैसे स्वीडन में खाना बनाऊँ के लिए उसी की मौसमी सामग्री का उपयोग करों जात है। सर्दियों में गर्म और पोषण भोजन को चलन होत है। जबकि गर्मियों में हल्की और ताज़े व्यंजन पसंद करों जात है। सादगी और गुणवत्ता जैसे की स्वीडन व्यंजनों को साधारण लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से तैयार करों जात है। ताकि प्राकृतिक स्वाद जैसे स्वीडन में खाने से जड़ी बूटियाँ वा मसालों का संयमित उपयोग करों जात है ताकि सामग्री को प्राकृतिक उपहार हो जाए। स्वीडन एक समुद्री देश है इसलिए मछली व अन्य समुद्री खाद्य स्वीडन पर खान पान महत्वपूर्ण भूमिका निभात है।